gyíŧi bége a dúniyaa wo bigi ma ngolini, yaa bíti fana he gí hii gole ndaani. Nda amétina we gí wilu uber a hú ma, uto reeŋi fana uto a fnjiŋni fo mbolo njala a wéli ho, ndu ureeŋidi hí wo anín. Unge geg gegeni hala ma unyaati, njan gdíb bombog fana, ghab bombogi, sugi bége ndi bibiiŧa anín, binge dét. Ndi bigi mbúŋm bàa ma, bigeendi sam bigeg binan ŧoota, bég fana bég ño goli ndaani, ngolibà ndaani a dúniyaa wiinda ma. Yaa ndi biŧagna mo we, bifayi yaa sam bigédi, binŧaratŧaratna liiti wiindi ma daatu, binwóoti wóoti liiti wiindi ma undaatu, wee tínga ñe goltibà a ginín giinda ma ibba ñoom.